Fañazava tsotsotry makasiky fañamboarañy tisirte azo avy aminy landy. Eka, atambatsy eky ny kofehy landy da talia efa misy raha fañahivaña añazy añaty metie zay hivadiky lamba landy da ahia tisirte amizay bakeo.